في السعودية العطلات الوطنية الرئيسية تشمل عيد الفطر، عيد الأضحى، واليوم الوطني. <noise> عيد الفطر يختلف موعده حسب رؤيه الهلال، وعادة يستمر حوالي ثلاثة أيام، وعيد الأضحى أيضاً يختلف موعده، ويستمر عادة لمدة أربعة أيام، واليوم الوطني يحتفل به في الثلاثه والعشرين من سبتمبر كل عام. هالمناسبات تعتبر فرص للاحتفال والتجمع بين العائلات.